Nyɩmaasɩ la vɔɖǝ wǝǝ bonu ŋpaŋpa duturǝ ɖi wǝǝ pɨ lɨŋ fuu vɔɖǝ amaa pɨ lɨŋ fɨ tɨrɛ pɨ cɛkɛlɛ vɔɖǝ wǝǝ kɨto oturu nyɩmaasɩ la vɔrʊrǝ lo ru okori ŋpa ŋpa.